Es un país católicu arrodeau de paísis protestantis i ortodossus i essu siempri l'á dau caraiti. La su estoria delas más compricás d'Uropa. Assinque'l caraiti i el ruchi que devin de tenel tien de sel bárbaru. Mesmu l'aborrarun del mapa nel siegru XIX i velaí-la. Yo es dela genti que más reconoçu, no sé si es cosa mía peru yo creu que só escapás de destinguil un polacu dun russu o dun alemán.